Väega kalliq söögiq ummaq näütüses verrev kalamari, viil kallimb must kalamari. Mullõ miildüseq, aga joht ei saa-ai osta, et nii pall'o, et väega kalliq ommaq. Ja ka määntsegiq sääntseq angõrjakala ja, lõhekala kah um peris kallis lännüq ja, määntsegiq puuviläq, nigu tserimoia ummaq umbõ kallis, a mõnikõrd ma iks osta.